איך האב קיינמאל נישט אפגעציילט וויפיל מאל איך קוק אויף מיין פאון א טאג, איך מיין עס וואלט געווען אינטערעסאנט צו וויסן. אויב איך וואלט געדארפט זאגן א בערך וויפיל וואלט איך געזאגט? הונדערט מאל, אבער ס'קען אויך זיין טויזנט מאל, איך בין נישט זיכער